Harusii ng'shale harusi nsha niilya vandu keri ve- vesana le <noise> veshumbiana ve- wana wekaa kwa nidhamu mpaka lo mfiri ve funga ndoa takatifu kanisani, wakaa- vekaa shi mwesha ansha itoshana kabla hata mtaki fo keri mwe kolana tiki mna ansa mahusiano mkaansa epekeree kunu na kunu ah ah ne takiwe mkae <noise> kwa adabu na heshima mfunge ndoa yamwanu kanisani ndoa takatifu haatro nndo mwe sha ansa mambo amwanu, alafau sasa na ndoa- na ndoa ive nsha ive ye heshimiana shi uhongo mmba kila mfiri mpaka vana vatishe- shi uhongo mmba kila mfiri kilamndu akakushangaeni ulale lau vandu va valealikana isho isho le nanaga hata mwerii ume sia fo tayari vameme ansa kasha ah ah shikutro fo ndoa ni maelewano, ndoa nii- i kuheshimiana nakupendana na kumuomba mungu hata kama kolya na kwakutro ndoa ni ikundana, Mkafanya mambo amwanu mka iyana, mka ruunda, mka kaa undusha hata na vana vamwanu vo hasa mungu ekuniingeni le navo veve va he undusha, vana vakang'ana handu kwetre heshima kwetre adabu na maelewano le navo lo vevang'ana <hesitation> undusha kwa sababu kwetre vasasi ndoa siingi vasasi ve hongwa mpaka vana ve pata msongo, mpaka vana vaka- va vakalemwa hata iki kwakutro le, ngeshiira mfano mwana va- m mwana wa msasha akwa le vaehongwa na mmi kila mfiri mwana ulya eende shule mwana kapata msongo mwana ni ilia kila mfiri, mwana ni ikaa na mawaso bahati kwetre mwana avee muishi mwana akwa vavevishilani akashe tuia oli mlya laulae uruu kulya shule ali kutri na kutri ni iki? Baasi nlo ngasheiya mamaa akwe, mamaa akwe keenda kamfata katreta nafe kamuelewesha kambia kwetre kwetre mwaandu fo fileme siaa tuliundusha walau mwana ulya kapata- kapata nafuu kapata ahueni kidoko baada ye iywa na mae kwamab kwetre kulya kaa kwetre se uhongo, kwakutro le ndoa kusema ukweli ni ielewana ndoa ni ikundana na maelewano ukoro umesha Uvaali ndoa sa uvaali shangamoto ili vo le kwetre vetre ufumilifu fo, kasha- kasha mama nave fumilia uvekolya imeku inaansi le nangwa likanywa wo wari likasha fo vaatro ni iakba hofyo mpaka na nungu ye kabwa iteke chao chikafululiwa faaatro lakin mama naveleva <laughs> mfumilifu euchya na e tisha na he ongwa fo, lakini uvaali ndugu kwa- kwa hata wavesa ndo kidoko tiki elae kinndo kilive chara we jibiwa ukaiywa we ulingivesa- ulingivesa sha fi ofe utra ruunde he ooh utraki kwakutro yeeva ni imaana ni mabishano niiki na fe utraruunde au niiki nafe utra aare ikava ni kutro, kwakutro ndoa sa uvaali changamoto nyoohoyo kwetre kwetre ufumilifu fo, <noise> kwetre- kwetre maelewano fo ncho sababu ndoa ye fungwa jumamosi <noise> ye- ndoa ye fungwa jumamosi <hesitation> jumatatu vandu vaveeme lekana kasha kannde na finndo fya mwao veshaamba fi hanimuniyeshiinda uruu Baada ya harusi ve vakauchya vakashe lala hotelini vai ni hanimuni vai mfiri isatru hata wiki nsima na veengi valaali fo hani muni ni ve ve lekana fo kila mndu kauya mlifu kauy- kauchya kasiilia kaa kwake na msero kauya kaenda kwakwe ndoa yo ikaavesiilia ho, tro vaali leuvaali le so shangamoto silivo uvaali ya kwamba ndoa sa uvaali na kasha tofuti ni yoo hoyo. baada ya harusi ve vakauchya vakashe lala hotelini vai ni hanimuni vai mfiri isatru hata wiki nsima na veengi valaali fo hani muni ni ve ve lekana fo kila mndu kauya mlifu kauy- kauchya kasiilia kaa kwake na msero kauya kaenda kwakwe ndoa yo ikaavesiilia ho, tro vaali leuvaali le so shangamoto silivo uvaali ya kwamba ndoa sa uvaali na kasha tofuti ni yoo hoyo.